Ámilòng, ndè ètí uwèm k’ idèm ámì átá-èti mkpò ánnò míèn because kènták kè mbòk ìtòng ámi énà èdíá nè mi mbòk ilìng ámì ènè kènè sè ukèd mkpò sè ámi nàm ámmò ánung èkèèrè ègwáñá né ámì énàm. Ámi dè etí uwèm áfòn kè ufòk, ámí dè èti uwèm áfòn kè nditò ékà ámí ènè kènè ègwáná kè sè ámí níé. Ámi dé èti nditò ékà ámi <hesitation> ènè’kènè ègwáná kè sè ámi nie ámi dè eti uwèm afòn kè nták <hesitation> even, mkòm nká ábio ágwò ùkèd ádè ènè ikukud ukèd ukèd mkpò èliòngò kè kè ámi mèniè èti uwèm. Ámi nyè èti uwèm ádè áfòn nkónó nkà ufòk ábási èn’èkud kè uwém, k’idèm ámi èliòngo kè <hesitation> ámi mmè nie èti uwém, ámi nie èti uwèm áfòn nkɔómó nká nsíònsiò itiè nkpèkè idèd ámi, nághá ámi nung nung nnàghán mkpò èlá èliónge kè ágwò ámi mmème èti uwèm.